Teya'a nana janinchí, nalenta kanchi no nuntu'a olu ñatuna kaxuu, te ya'a yena kovaxo, tekaxo yuvee xuc <hesitation> aya kaxo'o, luchixhion yentakaxhi na takanchí, kaxu vinte kaxuu takaxi ya takanchí nuñu ya'á, yiña tuña kaxo'o, texña kalanchí té kanchi veenchí.